Ti na ha a an. kuti comunicar chí o seña na ha xihanti ha. na dakuchiti nroti ana kuchiti diniti ta dikan ta nunguan koniti tá tatón yó naivii yó tá dika tan keti na kastonti xhio tuku ha a an. mini mini señal keti chí otuati kanti tuko, ho o on. toda nono i iin kitixó tá xanao anria hu forma ná kastonti chio na nunguan koniti anunguan nrotanti chí udaba xhichi ta kikuetanti ta ha a an. xanao nuva kuao koti xana nruva tanti.